سعودي عربستان یو عرب هیواد دی چی د مسلمانانو دپاره ډیر مذهبي اهمیت لر. د روژې میاشت د دوی لپاره ډیر مهمه ده او په دی میاشت کی ډير زیات خیراتونه کیږی عربان د دمیلمنو ښه تود هرکلی کوی. عربی قهوه هم ډيره مشهوره ده چی د میلمنودپاره یی تیاروی ترټولو مهم پکی د حج مراسم چی هر کال دنړی دګوټ ګوټ څخه په لکونو خلک دې هیواد ته دحج دپاره راځی